Ktu ku rri wsht koha shum e mir, pwrdit ka diell, edhe simjet sikurw na e ka prish pakw qefin, sikurw ka ba pak ma ftoftw, se tani po vjen maji edhe jemi akoma me xhup, edhe besoj sikur simjet nuk asht sikur viteve tjera, asht pak ma ftoft, ka ardh pak ma von vera dhe mu kjo smw pwlqen dhe m pwlqe shum vera, shum koha e mir.

Natwn, un pwr shwmwll, kur jam e Clodhme, mw pwlqen me pa nojw film, se ka shum qetsi, ose me dal njw xhiro nga qendra, me partnerin, edhe... po si rregull nuk e bajm shpesh kwtw, natwn flejm sepse jena t nesmen ke puna, duhet me punu pwr familjen.... edhe kshu qw nw oren njwmbwdhjet mw merr gjumi...

Jam krenar pwr vete, edhe pwr veten time jam krenar, por ma shum pwr fmijt qw i kam shum t mir e t edukum, po, jam krenar edhe pwr veten time, se i kam arrit t gjitha qwllimet qw kam dasht nw jet, edhe jam shum krenare dhe shum e sigurt, dhe kam shum vetbesim pwr Cdo gja, mendoj se Cdo gja si un e menoj shum edhe shkruj dikun shum, un e arrij atw qw du, un n pwrgjithsi gjithmon e arrij atw qw du, me mundim e me lodhje po e arrij.

Un si prind pwr shwmbull e ndjej se kam ba shum mungesa me fmijt, duhet t isha marr ma shum, po ngaqw punojm shum orw edhe s kena nuk gjejm koh, nuk e di, ndoshta jan edhe arsyetime tw kota kto si them, po asht shum e nevojshme prindri me qwn afwr fmis, nw qoft se nuk mundet edhe prindri me ndihmu, athere pwr msusit do jet shum e vwshtir m u marr me fmit tan, nw qoft se nuk merremi ne, edhe ajo do e ket shum t vwshtir.

Pwr ekonomin e shpis un di me than se e kemi nji thanie na atje n Shqipri, as nuk kena as nuk na marohen. Po punove, diCka do kesh me jetu, se kur t punoj tjetri dymbdhjet or trembdhjet or normal se ban njw jet normale, po kanjher tham se me gjith kto or , me gjith kwt lodhje, nuk jena t knaq me atw si marrim me t than t drejtwn, jan shum or, punojm shum or,

Mir do ishte shteti pwr shwmbull krejt njerzit qw jan nw ... jo me i lan rrugve por me ba qendra, pwr shwmbull kjo m ka pwlqy mu n Franc, kishte qendra rehabilitimi, silleshin krejt kto domethanw drogaxhitw, njerzit t nevojs se edhe ato njerz jan, njw shpirt dhe njw zemwr, do ishte mir me i lan nwpwr qendra dhe tw ken t paktwn ku t rrinw nxet dhe t ken njw pjat ushqim.

Shif, mua mw pwlqejn shum qentw. Sikur tw kisha mw shum koh, noshta kur tw dal nw pension, do marr njw qwn, tw kujdesem, ta marr se mu nuk mw pwlqen pwr shwmbull me marr edhe me e torturu, me e lwn vetwm, shum or vetwm, ashu. Un kur e marr njw gjw du me e majt tamam, du me e majt me gjith atw kujdesin kujdesin pwr ta dhe t jem shum afwr me qenin si do t kem marr.

Besoj se kafsha e preferume e imja wshtw qeni sepse unw e ndjej se qeni ashtw shum besnik, edhe ai nuk trathton kurr, vetwm dashuri t jep, edhe do mw pwlqente shum ta kisha njw qen t vogwl, tw bardh, dhe mu e kam ngjyrwn e preferume tw bardhwn, edhe t jet sa ma i vogwl, se nuk mw pwlqejn gjanat e mdhaja, mu m pwlqen t vegjwl.

A, njerzit n vendin tem votojnw nga afwr, po simjet na e kan pru pakw... na kan ba me votu domethwn me post elektronike, qw ka ardh ke shpija, kam votu edhe pastaj un e kam Cu dorazi votwn time, e kam nisw te kutia postare, ishte shum e thjeshtw, pwr t mos than edhe ma e mir se ajo nga afwr, duket sikur do jet edhe e rregullt, domethan nuk do bahet asnji hile asnjw gjo, kshu m duket mu, pwr mendimin tim.

Po, ushqim tradicional shqiptar jan fasulet, janw byrekwt, edhe tava e kosit, edhe bwjm shum edhe njjw fwrges, si asht me mwlCi edhe me gjiz e speca, wsht pak pikante edhe, mw pwlqen domethwn, un e pwrdor shpesh edhe ktu kur bwj tavolina me t afwrmit, e bwj shum at fwrgeswn, edhe nonj byrek si i hap vet petat,

Besoj se n kohwn e sotme asht shum e leet, shum e thjesht, vetwm don guxim edhe t jesh i vendos, pastaj vwshtwrsi, Cdo gja ka vwshtwrsi, filllimi asht shum i vwshtir, dwgjo, edhe gjithmon, si ike mwrgimtar, edhe e fillon Cdo gjw nga fillimi, asht e vwshtir si kur tw hapwsh njw pun ashtu, i vwshtir fillimi, besoj se fillimi wsht i vwshtir nw Cdo gja t re.

Mendimi im pwr iBANkun wsht se ka dal njw metod shum e mir, shum e thjesht, me pagu gjanat, sidomos llogarit e ujit, drita, internet, e, pwr shwmbwllw nw qoft se dikush ka nevoj pwr dicka rri ul atje n divan edhe maron pun, na e ka letsu pak jetwn, edhe menoj se asht njw zgjidhje, asht njw zgjidhje shum e mir pwr t gjith.

Unw kur kam ditlindjenw, mw pwlqen, mw pwlqen shum me m ba surpriza, e, po, ditwn qw kam ditlindje, asht njw dit e zakonshme, ndjehem pak mw e lumtur dhe a normale, po nganjwher them edhe si po kalojn vitet e mia pa e kuptu, m duket sikurw po kalojn shpejt edhe nuk di se si me e pwrshkrujt kwt ndjenj, edhe n dark pastaj ose do dalim me familjen t am diCka ose atje do presim njw tort edhe kaq.

Telefon pwr her t par kam marr nw dymijedyshin, edhe ishte nga ato me butone, i vogwl, shum i lezeCwm, un isha shum e lumtur, kisha telefonin tim personal se atwher kishte njw telefon gjith familja, e ma bani dhuratw bashkshorti, e isha shum e lumtur, kujtoja se kam krejt botwn at-here, e sot, sot si kena nga dy biles, jo nga nji, na duket qesharake ndjenja e dikurshme.

Titullin e prrallave si kam pas pa un kur isha e vogwl, Hirushja, Borbardha, e kto, Na ishte njw her njw lepurush, a kto ishin prrallat qw na i thoshin dhe prindrit, kishte edhe ca prralla qw m i thoshte babi, qw nuk ua di titullin me thwn t drejtwn, po ishin shum me kuptim.

Un kur isha fmij, nuk u smursha asnjwher edhe biles mw vinte shum inat si nuk u smursha, thosha pse nuk swmurem qw tw kem pak vwmendje, t i twrheq vwmendjen familjarve, kam qwn shum fmij i that, i lwvizshwm, edhe nuk u smursha, nuk u smursha, un s mbaj mend ndonjher tw jem swmurur kur kam qwn e vogwl, edhe pwr ktw falwnderoj zotin, pwr shwmbull, kisha dy dit pak koll, edhe kaq, dhe pwr shwmbull pak dhimbje fyti edhe kaq, e kaloja shum shpejt, nukw, nuk kam qwn smur shpesh. E vetmja smundje qw kam pas un, ka qwn qw m u ashpwronin duart kur lanja banjwn, do e kem si alergji et kto detergjentwt e banjave.

Mendimi imw si e kam shpree shpeshher dhe e them prap pwr internetin, mu m duketw njw gja shum shum e mir, kaa zgjidh shumw probleme, ka zgjidh edhe shum dwshira edhe mw pwlqe shum po e dite me e pwrdor taman, kurse problemi kryesor e them e do e them rregullisht se asht me rinin me fmijwt, jan ba shum tw varur nga interneti, nga telefonat, nga teknologjia, dhe nuk din me i ba dy muhabete, nuk din me tregu nj histori, ose nuk pwrqwndrohen me ba njw muhabet taman, po e kan men-jen vetwm nwpwrw telefona.

Nw qoft se mu m duhet njw avokatw, me than drejtwn un e kam avokatin, se kam avokat personal, e e them me plot gojwn se wsht shum i shtrenjt po wshtw ndwr mw t mirwt nw Athin, edhe ai pwr shwmbull, nw qoft se njw avokat tjetwr ta zgjidh nji problem ose dicka pwr nji muj, ai do ta zgjidhi brwnda ditws, kshtu qw i meriton lekt qw merr, wsht shum i zoti, wshtw shum i mir edhe unw kurr nuk do humb kontaktin me atw avokat qw kam.

T mirat qw m pwlqejn ke veni ku rri asht sepse ndiej qetsi, jamw, mw pwlqen shum klima, mw pwlqen shumw plazhi, edhe ktu e kena atw mundsin me hik, pwr shwmbulll nwqoftse njw t diele jena t gjith pushim kena mundsi me hik, pwlqej njerzit, janw gjithw dashamirws, tw pwrshwndesin, tw flasin, ndjehem si n venin tem, me pak fjal mw pwlqejn shum gjana, un besoj se ky asht veni im ku rri, tani, un kur hik nw venin tim ndjehem e huj.

Pija e preferume imja wshtw vena, e ven e bardh dhe e kuqja kur t jetw bio, pwr shwmbull nga kopshti i vjehrrws ose i nunit tim, eee nuk asht se kam ndonj pije tjetwr pastaj,,, mu m pwlqejn nw fakt edhe amitat e kto, ose lang portokalli, po, ato kan shum sheqer dhe mundohem pwr shndetin tim mos me i pwrdor shum shpesh.

Ei ai pwr mendimin tim ashtw teknologjia ma e funit qw ka dal, unw shpeshherw kur jam e lir, i bwj shum pytje edhe pwrgjigjet e tij mu m pwlqejn aq shum sa nuk di Ca me t than, m pwlqen shum edhe wsht dicka si..., them nganjher ky asht fundi i teknologjis, besoj se s kan ku me arrit ma tepwr... wshtw njw gjw e shlwlqyer, m pwlqen m pwlqen shum.

Po, fmijt e mi msojn gjuh t huaj, i kam Cu edhe i kam Cu biles edhe nwpwr kurse private, edhe ndjehem shum mir, e kan msu, kan marrw dhe dipllomat, edhe tani www po mw kwrkojn edhe gjuh tjera, po nuk e di a do ja dalim me ekonomin, sepse pagujm aq shum pwr fmijt, sa nuk e di a ngelet dhe pwr gjuh t dyt.

"Pwr shpin time, kena shprehjen nw Shqipri, ""shpija jote, ndeja jote"", edhe kudo si t shkoj un du me hik ke shpia ime, asht e vogwl, asht e ngroht, asht e thjesht, dhe ndjehem rehat, ndjehem e plotsume, edhe jam mir aty ku jam, dhe nuk menoj me hik tjetwrkun, ndjehem e plotsume me pak, thjesht e pak. "

Ushqimi im i preferum kur isha e vogwl kan qwn grosht, edhe prap mw pwlqejn, edhe mw pwlqen kur i bwjm byrek, edhe mw pwlqejn edhe ashtu, kur jan t thjeshta, sikur i gatunte mami im, edhe un besoj se ia kam marr dorwn, i gatuj dhe un shum mir, mw pwlqen, mw pwlqen, mw pwlqen shum... Mw pwlqen pwr shwmbwll byrektw edhe reCelrat, Cdo gja si ka reCel mu m pwlqen...

E, un menoj se do eiai munet me u pwrdor pwrdit edhe besoj se shum njerz tani e kan ba si me qwn tu fol me psikologun kurw folin me eiai-n edhe po e pwrdorin Cdo dit edhe po e pwrdorin pwrw gjana ma t rwndsishme, edhe fmijt ka me ju zgjidh ca ushtrime se jan t vwshtira me i zgjidh, edhe mu m ka ba shum pwrshtypje se sa her e pys pwr diCka mw pwrgjigjet shum sakt edhe m pwlqen kjo

Ushqimet si nuk jan t sakta pwr me i hangwr, pavarsisht se ne kanjher e tejkalojm, jan amwlsinat, janw ushqimet e pwrpunume, pwr shembull salCiCet e kto qw jan t gatshme, si kan edhe shum pwrbars tjer si pwr mendimin tim nuk duhen konsumu, ose pwr shwmbull kur ham domaten n dimwr edhe nuk e hamw kur asht koha me i hangwr, ose kur pwrdorim shum pije, pijet energjike si pwrdorin kalamajt jan shum t damshme edhe nuk duhet t i pijm absolutisht fare edhe kto nuk duhen konsumu.

Shqip kam mwsu se asht gjuha e nans, krejt familja folshim shqip qw kur linda, e, kurse greqisht, kur erdha ktu, shifsha shum nji film, Rozalinda, edhe ai ishte i dublum edhe me an tw dublimit, ngaqw i thoshin pak ma tw qarta fjalt, un msova edhe pastaj i kam marr edhe nji libwr e fletore edhe i shkrusha, pwr shwmbull Car lexosha e shkrusha edhe pun brenda gjasht muajve kam msu greqisht sikur e di sot. Edhe t gjith u Cuditshin sa shpejt un e msova edhe isha e vogwl at-here, para njwzet e dy vitesh e kam msu.

Mu m pwlqen t gjitha llojet e muzikave, po ma shum m pwlqenw klasikja, edhe mw pwlqen shumw Kostandin Kalogeras edhe Saki Ruva, mw pwlqenw Furera, mw pwlqejn t gjitha kto muzikat shumt mira, pwr mu, edhe nw Shqipri kam shum kwngtar qw mw pwlqejn, eee Blerim Destani, m pwlqenw Besar Kallaku, m pwlqen Noizi, edhe shum te tjer.

Pwr pushime mw pwlqen me ik nwpwr ishuj ktu n Greqi, mw pwlqen mw shum me shku nw Cdo vjet edhe nga njw ishull tw ndryshwm, edhe pwr me i vizitu se si jan edhe pwr me i pa nga afwr, edhe ngaqw mu m pwlqen shum plazhi, mw shum plazhi, domethwn a don me zgjedh me shku n mal apo don me hik n plazh, un gjithmon zgjedh plazhin, e edhe kombinimi i tw dyjave ashtw prap ma i veCant edhe ma i bukur edhe do t ishte njw mrekulli e vwrtet.

Jo, un mendoj se tashti atje jan njwlloj me ktu ligjet, nuk ndryshon asnjw gjo, edhe besoj se Shqipnia tash a ba shum ma e bukur, e se kan investu edhe ka ec shum pwrpara, edhe po... un tani jam msu ktu edhe thash mw duket njwlloj, tash wsht njw lloj si atje si ktu, gjithashtu un ktu tani jam rrit, erdha fmij u bana kaq sa jam edhe kam shoqnin time ktu, po s e di...

Ke partneri m pwlqen se a shum i sinqert, shum i sjellshwm me mu, shum me edukat, eee asht shum puntor, ai nuk ka shok, s di Ca me than pwr shokun e tij, wsht shum larg, e ka, i ka hik nw Angli, edhe ai ka qwn me t njwjtat karakteristika, i sjellshwm, puntor, edhe tani i mungon shoku i tij, e merr nganjher nw telefon, se s ka shok ktu.

Atje ka plot dyqane, s wsht nevoja t ik un tashti e t hap njw diCka, gjithCka wsht plot me dyqane, po puna qw m pwlqen wsht kjo si bwj ... me vesh rroba, mw pwlqen shum me rroba, se as nuk prishen as nuk ju vjen era, por qw tw dali personi i duhur pwr me i vesh do do vish..., edhe asht njw pun qw m pwlqen me ba, m u vesh bukur, me stil, e t jemw njw stil t veCant, jo Ca veshin t gjith.

Po, nw Shqipri ka shumw re, edhe bie ma shum se ktu shi, po kwt vit edhe ktu ka majt pak vrant, edhe me shum re, edhe pak ma ftoft se viteve tjera, edhe shpresojm sa ma shpejt tw na dali koha sepse mu m pwlqen vera, un jam fmi i verws, un dua diell, se kur bjen dielli nw ftyrwn time un ndjehem ma e lumtur, nuk e du kohwn e zymt fare.

Po, unw fle shum mir natwn dhe fle shtat der nw tet or, edhe jam e kompletume, nuk munem me flet ma shum, edhe unw kam vwn re se kur fle pak nw drek, pwr shwmbull, kanjher, edhe sikur edhe dhjet minuta apo gjys ore me pushu ose me flet domethwn, at-her nuk e bwj gjumin mir natwn, edhe munohem me mos pushu fare n drek qw tw flw mir shum natwn edhe mos tw m dali gjumi hiC,

Po, e shpreha shpeshher ktw, se atje bjen pak ma shum shi, edhe kur bjen shi edhe koha a ma e zymt, po tashti ashtw Cdo gja si tamuna, edhe atje asht koh e mir, s asht pwrher e zymt ose me re, po ka, shpesh ka re edhe atje, sikur ktu. Pak ma shum se ktu, menoj.

Gjwja ma e bukur ke shpija ime asht ballkoni, se e kam plot me lule, edhe mu m pwlqejn shum lulet edhe e pi kafen rahat, kafen, Cain, nji mngjes me familjen ose nji fest ose nji takim me miqsin ose nji ditlindje me tw afwrmit e tw shijojm tw shijojm shum ate tek lulet, te ballkoni im, ato, thjesht edhe bukur, dhe me njw arom fantastike, qw japin jasemina se i kam n ballkon. .

Po, un di me i dhan makinws, kam shum vite qw i jap makinws, qysh nw dymij e njwmbwdhjetwn, edhe m duket shum mjet pune, mjet pune i pazwvendsushwm. Noshta menoj shpesh me vete se un s do kisha punu dot, as shum as ... nuk e di se si, Ca do kisha ba pa pas makinwn, menoj se nuk do kisha punu kaq shum sikur punoj pwr shwmbull, se jan me orare t zgjatme dhe kur lej punwn e i jap makinws m duket sikurw Clodhem,

Unw mw pwlqen shum me u vesh moderne, shumw, po mw pwlqen shum me u vesh moderne, nw shum raste vishem moderne, pak raste pak klasike, po mvaret se edhe ku do shkoj, edhe me Car njerzish jam, me kw rrethohem, pwr shembull nw njw vend ku ka shum pleq do vishem pak ma serioze, e nji vend si asht me muzik apo ndonjw ven tjetwr, un qw tw mos jem moderne...

Puna qw kam sot mw pwlqen, mw pwlqen shum me e ba, ndjehem rahat, ndjehem mir e vij me qef ke puna, nuk vij e bajatme, ose pwr ... po m stresojn... e ndjehem shume me fat pwr punwn qw baj, jamw shum krenare pwr veten time se ja kam dal, edhe nuk ashtw duhur shum nga Zoti, Pak edhe me zemwr t madhe.

Jo nuk luj asnjw lloj muzike, vetwm mw pwlqen me dwgju dhe as nuk luj as nuk kam asnjw asnjw lloj instrument muzikor ke shpia jeme, edhe m vjen keq, po kur kam qwn e vogwl e kam pas njw piano si i bijsha kshu pwr shaka. Po , jo se, jo jo, nuk e kam ndjek atw rrug. Jo, nukw merrem me organet muzikore, edhe mw pwlqen ke t tjert.

Ndonj sport qw m pwlqen mw mir... Thash, po t kisha ma shum koh do m pwlqente me notu pak ma shum edhe me hikw pilates pak ma shpesh, se nuk hik shpesh, nji dit n jav edhe nuk wsht e mjaftushme hiC pwr mu, edhe puna jon asht me orare t zgjatme, pastaj kena edhe me gatujt pwr fmijt edhe me la, me hekuros, edhe kohwn e kena pak t kufizume me than t drejtwn.

Dokumentat pwr me i Cu nw njw shtet tjetwr mendoj se kto s i kena, thjeshtw mund t i rinovojm se kena ndrru shtet, po besoj se duhet me i ba nga fillimi, se ne u bamw shum vite ktu edhe i kena n rregull dokumentat dhe s besoj se duhet diCka tjetwr ma e re ose me vu ma shumw letra, jo, kto si kena, vetwm thjesht me thwn me i rinovu.

Ma shum kwrcejmw vallet popullore, dhe vallja Vendlindja ime asht ndwr t preferumet e kombit ton, edhe na pwlqe shum, shumw, pwr mu, ngaqw e di, mw duket edhe e leet, edhe wshtw ndwr kwrcimet qw i di, nanddhjet pwr qind e popullit, shqipe e din kwtw valle, po ka dhe valle kuksi, valle tjera, vallja e Tropojws shum shum fantastike pwr tu kcyer.

Edhe ke veni ku rri unw asht ba koha e njajt si ktu, ka dimwr edhe ver, po zhduket pranvera me vjeshtwn, domethwn nga mangt e shkurtra shkojm der edhe n xhup, nga xhupi n mang t shkurtra, ene un kwt menim kam, nuk e di a asht i gabu, po tani koha ban dy stin. Nuk ka ma pranver. Ose asht menim i gabu, nuk e di.

E. ujw pi dy shishe t sigurta, nji litwr uj, nuk mundem me pi uj me zor, m duket sikur wsht, s e mban dot organizmi im, po, po ta masish me Cain ose me njw got qumwsht, njw got me portokalla shtrydh, kshtu qw mun shkoj dy litra, po jo ma shum, disa si thojn me pi tet litra, m duket absurde edhe e pamundshme, duket sikur un do plas me pi tet litra.

Unw Cdo mwngjes ha nji vez tw zier, me njw fetw... ose njw fet buk ose friganja, ose nganjher pa asnjanwn vetwm vezwn, njw got qumsht, ka dit si haj vwtwm friganja me mjalt, e varet se si do jem, sa koh do kem, kur nuk kam koh ta ziej vezwn, do haj mjaltin, ashtu ose varet edhe nga dwshira, si kam un n at moment.